Pues ningüy tequiambaj ning sajlüquiün xow apac iünd xow ajlüc cuej pipel xow majnej xow a veces pues ningüy ajwüet teajwüt xowayey ajwüet nüt teonguiü sarang cuejxowayey ajuüet cada nüt avese ajtipiow lam aw lam ajmeliow omexic sajlüc ombey lam pues sajmel iow ning sajlüc is eajwüy meáwan cuej xatras tj meáwan cuej vang meáwan equial xalow meáwan meáwan jajmongochupiow lam ajmeliow niüng sajlüc tiül ig ximbiüman peres ningüy xow ajwüet teavese among ndacni avese güy nipipip pamong pues ximbolon ngmej maningüy majmüliow ajmondono qiambaj avese jarich iüm majarich iscuel ajarich antoscuej ningüy ngwüy ngumeaj najawan majwüet ajmoqej veranoc oweaj tajuüet ajmeliow ning sajlüqiün tajwüet teoquiy. Xowayey iow laago majwüt despas ajwüet at mejat imotong yow aquiüj vald e naw cawüx quiej naw tembasacats ajwüch xowayey aqui mbayajason nox nüt quiej lajcuüc tiüc jarriow tiüc <hesitation> meáwan lam chopiow deiocang chopiow dendeamdeam wilxiel ajlich meáwan pues xombaj ayajason sajawan meáwan indemotamong yow telam xowayéy iow xowayey cuaj ajwüy meáwan ongixiül meáwan deamdeam meáwan ajlich owil xiel aneocang ajlich nawüx tiüc jarriowan oqiarrüow tiüc cat mejaw alonoc lam arang wüx tiüc cüx tiüm quiaj xowayey cosabüy najuüet xowayey ambayej xicon wex nganüy ajneat cam pues ngo majuüt más medida najnéjan samongochiün tiümp ajoet nganüy pues chimong tnoc neat pajoet wüxa.